Akaakǝ kaa a naŋkǝ kǝ o nuŋ wɨ lóo poŋ ayɩrɩ wǝǝ a láa tʊʊ mɛŋwǝ e kpii rɨ tuwǝ kɨ ǝ fɨ omoyǝ amaa tʊwɛɛwǝ o co e kpii kɨ a mɨ wɛɛ lä akaakǝ sɩsiɛrɩ mɨ tʊwɛɛwǝ. a la wɛɛ mɨŋkɔɔ lä akaakǝ mɨ ǝyǝ yóo ru fwanyɩ.